ஓரளவு மேகமூட்டமான நாட்கள் எனக்கு. உணர்வுகள் மற்றும் படங்களின் கலவையை உருவாக்குகின்றன. மேகங்கள் கடந்து செல்லும்போது ஒளி. மற்றும் நிழலின் விளையாட்டு உள்ளது, இது தரையில் எப்போதும் மாறும் வடிவங்களை உருவாக்குகிறது. சில நேரங்களில் மேகங்கள் மழையைக் கொண்டு வருமா. அல்லது சூரியன் உடைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்படுகிறது. பூங்காவில் நடக்க அல்லது ஒரு நல்ல புத்தகத்துடன் சுருண்டு கொள்வதற்கு இது ஒரு நல்ல நாளாக இருக்கலாம்.